Ñy raha nisy aminy tantarany Peroa: ñy nahazoany Peroa ñy fahaleovanteña taminy ñy tao raik'amby roapolo no valonjato no ñy arivo, nifandray taminy ñy fietseketseha aminy ñ'aly, ho any ñy fahaleovantena, bak'aminy ñy fanjanahantany.